Fômba atao zen̈y mba hahampian̈a rano an̈atin'ny andra araiky, <hesitation> anao zen̈y letry anao mbola vao nifôha zen̈y fa migiaka migiaka vera aroe. Aviô <hesitation> anelanelan'ny fotoan̈a koa zen̈y anao migiaka vera araiky. Mantsan̈a alôhaka anao mihina zen̈y migiaka vera araiky. Alohany anao handeha hiasa koa zen̈y na handeha hianatra hariva, migiaka vera araiky. Anelanelany koa zen̈y anao migiaka. Aviô alohany anao handeha hihina hariva ndreky mandry amy alin̈y koa zen̈y migiaka vera araiky.